Fum n wan iŋɛ se'em ta'am magesɛ yaarum fu dia puan bii fu dia duka puan de la: Da ita yaarum la zɔ'ɔra fu san yeti fu dugɛ fu dia. Le pa'asɛ, sakɛ dugera zɛvuurɔ. Se'ere n sɔi la, zɛvuurɔ wa tari bamiŋa za'asum mɛ ti fu san ka iŋɛ yaarum iŋɛ bini gee ba za'asum la yele yele wuu mi'isego la bii ba n ani zu'a zu'a la zuo la fu san ka iŋɛ yaarum zo'e, fu wan ta'am kelum di. Le pa'asɛ, sakɛ dita tiisi dia zɔ'ɔra. Kelum da da'ara diisi ti ba pugum dugɛ pɔbɛ bii iŋɛ lɔgerɔ pɔɔsin kɔɔsera. Ki'i daana de la, da da'ara konto puan diisi. Beni zuo, fu kan nyaŋɛ baŋɛ yaarum la paŋa n zum se'em bɔna konto pɔɔsin dia la.